Nnabayi howa yan gyi kwo nu kwo deda yi bodo mi byeyi bodo gyibasai habe bayi hafi ho she ba ma aya miyi he na she ho ya shaku tu haku omiyi gyi na kpa nnabay, ha wo hoyagyi dadayi she ho gyi mina ha fi nuwa sheno finwa afi ayi akaya nnafi banu agy ayi dada yi ngy kpe bmayi okpe gbma kwo nu azhn afitiwo agye ayi dadayi shu ho bo fikwo lonu ho hayi ha za she we fi bala vin n habwa abma kwo akawoyi haku fi shehoku ba filonu haya kpege nuwayi kwo nu ba bma ba osanu kwo ba bma ba haye na fi dede nkwo ba byi bye bye yi to ba byi ba zno ma gna gna ntuge asheayu natu lo ngwa ba zaho zhi ba tina to hawo abyi byi yin nhatina nhoto gye ba byy byy yin hati nana hoku na ma gna gna to ho fi onayi kwo nu n bma bma yin azoho ba hna agye omi kpe ngna gna azaho osana ba tina hogye omi yatu nfina tan tan oshe nwu bwu bwui Nho bo che pma ashuwe ba byi ho n mi bya bya nnaya bya bya nha fiyi okpae gbma kwa ho bma bma nha fiyi she no ya nuwa tuna haya kwo tu kpa kwa vin she kwo la vn hoku aya fi hola umi fi sanu kwo la vn lonu hozhi ho zo ashewy fi hagye omiyi kwon okwo yan gbaje gbmi gbmi yi yayyi ashewy latiyi lo ngwa aba ado ho lo nayi ba ge kna kna yi na zhi a kna ba kna kna osanu ho ba kna b kna kna lonu ba zhn aya na ha zhi ha ti ba na knusuyi haba tiya she ho to baya ntige hoye ha kna ba kna kna n she ho to baya hofi aya hoye hafiyi ha bwa abu nho bafi nukwo ba amiyayi banu azhi akna ashewye kna kna yi n bayi nu she she ho ku ba fi nho ba bwa ha kna ba che ayan lolo nyi zhi ya fi ozo lolo ozo lo n kwo <hesitation> ngye ogyi towa ngye ozo buyi nho ba kna ashewy kna kna azhi akaba kna nchei n nayi agye ho yagyi shi n bma bma yi ashe wyi kna kna yi ba zhi ayanu na zhi agye kwo shi n bma bma yi ndawyshi azhi aku mi tiko dedu odolo na zhi atina nayi ayikwo nuge asisis pke Osanu na tu ba pya na ta zhi ati yaho yaho yin ban hokpe hati sakpegy hayi kaya habashi ba lu lu nu nba bwayi obanu na yi ge asusu kpe she ha tina a sisi kepho agyibanuge ashewy buyi nna zhn ati na nje su nnzdin aje natu adolo odolo ya zhn ya tina ya gbaggyie bodo zo buyi ati'ba na kwa ha bwa gbagyi mi nha bwa gbagyimi obanu gna dadayi ndu ntina azamani kaya na tina hayi yeyi odo na tina n gbagyi miyiye okwo wowo nu file file agye baba ya shiha dagba nnagyiba shiwi natu nba numu nba lolo abye gwa ta nnatina ncheyi na shewo natiyi ngye shemi bu sheda yi nakpe bugyi ba bwa jon lolonu che nna bwa ya gwa ba azoho yin ba kpe na ba kpa baya na bata fi nuwa njesu azohoda ba zhi ba kunuwa da jefi nnaba nha kpe’ ba na lonu ha zhi agy ba gna shi n fa fa yi nhato bawi nho to bawi nha ya ba zhi yipyi ba zhi ba zobaya ashu we natu ba lo lo lonu keshi gwa ba ngye she ma dayi ashewi natu ba lolonu nna de mi kpeye na gbagye ya mi bodaba boge bgbagyi miyi azhi agy bada a pwo pwo aya ngbe wo gye nbanu zhi gbagyi mi yayi